Pues en tejuan nikan titlamana porque ijkon tejuan titliken tu agüelitos tan tu papás ijkon kinititike titlamana porque de nin titlamana porque toa ijkin de nin osea en tejuan como to papán tu mamán yeka y <hesitation> <hesitation> ikilike pero osea niki otech titike por tlen titlamanaske porque den den cuando de nin pues den primero pehui de nin veintiocho de nin san juditas el día del san simón osea en tejan toka ayutea san simón osea toa de nin san simón de nin accidentados pero en tejuan toa jukin pano kin desgracia neki kintlamanila por que osea san de momento osea <hesitation> <hesitation> ikilike amo take hitla osea san de momento <hesitation> <hesitation> ikilike okin pano kin desgracia osea okin panukin osea accidente osea de momento tosi nun dia den veintiocho kinto karo kintlamanila porque nun osea amo amo san de osea san de osea <hesitation> <hesitation> ikilike amo de normalmente osea <hesitation> <hesitation> ikilike de accidente tosi non hora kintlamanila yejuan kituan nun hora yejuan un hora kinto karo kintlamaniliske porque yejuan okin okintu karo non dia desgracia tosi san mo san sekan den cuando den. Den e normal <hesitation> <hesitation> ikilia kituan non ke ja parte porque amo igua tosi si non hora yejuan kintlamanila den <hesitation> <hesitation> ikilia ika osea ika ika desgracia <hesitation> <hesitation> ikilia intlanesi intlanesi non deni panok sebian veintiocho veintinueve veintiocho in veintinueve kintlamanilia in bebes ke amo abortados in bebes den amo kitake luz akitla otake osea de abortados osea mas <hesitation> <hesitation> ikilike pero yeka ako akok otake luz osea yeka ojala ke y <hesitation> o osea y <hesitation> utlakatilike pero y <hesitation> <hesitation> ikilike ompik ni ijtek ni mama tosi non horan kintlamanilia nijki kintlamanilia ikte kontsitsin den kin chukotsitsin kontsitsin kintlamanilia ikte kintlalilia nin frutita nin dulcesitos huan nonpa kintlalilia tleka porque amo kitake luz huan de ni nin de ni nin intlanesi de nin den cuando de ni nin in chukotsitsin nunke kiema in chukotsitsin denon kate luz o mukuate kike nochi tos itsin non kintlamanilia den in chukotsitsin porque bueno techilayan no mama no beban kintlamanili porque yejuan huitsen. Kintlamaniliske, pero, bueno cada quien tiene cost <hesitation> bre por ejemplo, nenitlamana osipam mesa den altar te juan upinkontikto kayotia kintlamanilia porque huitzen to niños kekitua ako huitze no yendo beban huitze huitzen niños inye juana kintlamaniliske y den cuando nitlamana niklalia ne amo nikin tlalia niklalia zelpashochitl para amo nochi selpashochit flor blanco niklalia flor blanco alrededor guaniklalilia no altar flor blanco niklalia zan omene zelpashochitl perdio tlacha amo porque kitua non hora huitzen kintmontukaro yenchukotitsin non huitzen to ninos ni almas benditas huitzen y non kik itua amo pero kiema guitzen konita no beban amo porque yejuan huitze porque en yejuan kuando yeka nan tlamana nan pehui nentla popochua yepehui tlajuiaya yekan frutas yekan xochitl ye tlajuiaya huan kuando la hora melahuak yo nantlamanke huan neki yepehi tlajuiaya tlajuiaya tlajuiaya porque non yeka yehual tlajuiaya kate niños. In niño yi huitse in ángeles huitsen ósea el olor han de aken kitua den amo huika ako kinhuika pero el olor den cuando kinhuitse ka in olor de molerua ósea den olor den nin ofrendas okse tlalili den cuando yeka ako ijtla otlakuaya ósea tlajkuaya pues kiema kiema huits in niño por que kiema tika se tlalakis otlatiaya tlashoaia in xochitl ajuiya in frutas ajuiaya in panzhin nochi tlajuaya okuel den tlanesi de nin difuntitos grandes akin tlali nipan mesa huan aki amo pues tlazhintla por ejemplo den chikitos akin pia aborto kintlalis dulces platitos chikitos nejki platozhizhin kokonzhinde chiquititos tlalia agua bendita por que in agua bendita antes de tutlamanke tikteka in agua bendita ipan in kintlatlamana para conrecibirua konhuika pero yeka yu yikuito in azhintli ti teteka ijkon akin pia gusto kintlalis se pollo se pollito o digamos se gran pollo in pollito de melahuak se pio den nacero den to alma Pero mas kienne ni kitos ine amo ni tlalia pos ine non dia ni tlalia pescados tenzhon nijtlalia ni maman huan nin tla dulcesitos tiktlalia huan nin nejki in cera in cera tlen significarihui in cera signiicarihui kontlasholtia según tlahuehuentihue por inyejuan pia san keski días de descanso bueno in niño pues amo pero de odos modos inyejuan in nin luz in vela in velas in luz in niños tan kin tejuaan momikilia yu techkualito cera non to luz otlakuilia se persona pero intejuan pus debe ikpiaske in to luz den cuando mokuatekia prenderua in vela se significado in vela por que non tu. luz tos yi cuando onekiti tikmanas in cera ósea tiktlamana pescado tla pollito san nijko intradicion intejuan in atolito in tamalito tiktlalia in tla nes i den chikazhizhin igyal titlamana ipan mesa in tla tlamana ipan zhintla pues ipan in zhintla nipan tezhatl. Por que toa in to abuelitos ijkon tlmaya ipan mesas pero intejuan amo nipan pezatl aveces an tlalilia nipan mesa titlamana igual tiktlalia fruta caña naranja plátano mandarina manzana guayaba tikmana kuak kimana in polla okuel titlapojpua huan kimana in pollos por que igual den chukozhizhin den grandes igua titlamana por que igual huits in ajualies de nin difuntozhizhin tlajuaya de xochitl tlajuaya de okoxal tlajuiya de flor ósea de muerto non kintlalia se flor blanca non flor de muerto huan okoxal tlazhinkla huan ipan ni flor de muerto tiktlalia alrededor se tiktlalia para ijkon ti adonarua in mesita on in tetame nikan in naranja nikan in caña ni mandarina ni guayava ni manzana nochi kitlalia ijkon huan pollitos huan tlalia trastes ikan pollo para kininkon kinhuika chihuititos igual in chikihuititos huan in nin ayates. Por que según nika omenme in fruta kuak tetema huan kinhuika ijkon pero san yin olor yahui nochi non konhika ceras pues igual ijkin kihuika ijko in cera para nejki melahuak kinhuika in luz den yejuazhizhin difuntitos tonces ijkon kon otechitejki intejuan to pa'pas huan nejki o okishtiaya bueno de melahuak o se no tio otkatka nika cuarta ikin omomokilia se año huan otechtlapuia se vuelta kilia huan no esposo tua huan de melahuak ijkon huitsen in difuntitos kien amo huitse in difuntitos por que kakikan den se año onikuito in okoxal huan nikitua de tlen tanto in difuntos se kuiki in okoxal mas será cierto non pero no tio kintua kiema huan melahuak ine yinitlejkok teteki in okoxal cuandi nikita yeka amo monitemaya in inokotl in onikinktak mieke yi huitsen in difuntos melahuak mon en komo konijta in difuntos yu nen huitse nij tua dios mio tik tua no tia laverdad pues no es cierto pero si cierto huitsen in difuntitos techontatihue. Aveces pues intejuan ti tua ajam pero pues akin tu ósea yyu kijta psea kiema por que in olor cuando yeka titlajoki yeka in olor yahui ako mekui den olor kiema pero ako tanto igual cuando titlamana bueno.